لو بقدر إني يكون عدي و بختار قوة خارقة بختار إني يكون عندي قوة شفاء الناس ، بقدر إني أشفي أمراض الناس خصوصا هدولا الفقراء المساكين اللي يعانون <hesitation> مفيش حدا بدو يساعدهم بيكون عندي قدرة إني أشفيهم <hesitation> و ادخل البسمة علي قلوبهم.